بسم اللہ الرحمن الرحیم اینو نا ہرا کہ دا سرحال نا زیہا ہیت کننگ خواہوہ کنا سرحال ارے دادے کہ ای امر کہ نن تینا دے ئے شام اٹ وخت گدرینہ تو ننا براہوئی نا ثقافتاک رسماک ہندا دوداک ہندن چلینگ ٹی او داکا مُست داسہ تو شاید مچہ بھاز کم مسنو مہالو تو بھاز گچینی اٹ مُست ئنا بندغاک پیرنگاک ورناک توسرہ اسہ جاگہ سے ٹی کس ئنا خلقا بسرہ اسہ شام ئس ہندنو گدرینگاککہ اینو کنا اُراٹی بسر تو شام ئنا او شروع کریر ہندا توسر پنچ شش بندغو توسر کچاری مسکہ گڑا کسس تینا خراس ئسے نا حوالہ اٹ ہیت کریکہ کسس تینا اُچ سے نا حوالہ اٹ کسس پائے ای دا کس تینا زغم سے نا ہیتے کریکہ تو ہندا ردٹ دا ہیتاک مرسامرسا ہندنو وخت مسکہ نن ئنا یک بجہ مسکہ یا دو بجہ مسکہ تو اوفک گڑا دا کچاری ایسر مسکہ گڑا ہر کس تینا خلقاتا ہناکہ۔ صوب تماکہ کس ئنا انت مال ئس اسکہ کس ئنا کھر ئس اسکہ خراس نا وڑٹ اُچ ئنا وڑٹ میل دغر کُکُڑ مُرو دا ہر وڑ ئنا سادار اوفتا اُراٹی اسکہ ۔تو کس بش مسکہ گڑا کُھریئاہراکہ کُھرے خوافیکہ بش مسکہ تینا کُھرے تینا زئے ہرفیکہ یکہ کریکہ خوڑدہ غاتے تینا ہُڑفیکہ او تینا میل تے کشاکہ گڑا خوڑدہ غاتے ہڑساکہ ہنداڑے اُراٹی گڑا ہندادے پارہ کہ زہ مطلب خوڑدہ ئ چنکا زہ پارکہ ہراکہ میلک اسرہ او کھرے تو کھریئا گڑا بش مسکہ تینا لٹ ئے ہرفیکہ تینا کلی ئے ہرفیکہ گڑاس چُھنکو دستر خوان سے ٹی ہرادے نن دسترخوان ئے دسترخوان یا پڑنگ پارہ تہ ہرفیکہ اوڑا گڑا سی ؤ اِرغس ہرفیکہ ہراکہ خریش اٹ چَرپ مسکہ انتس تیار مسکہ بوڑ ئس اودے ہرفیکہ شاغاکہ تینا چُنکو وٹی سے ٹی گڑا او راہی مسکہ تینا ہرفیکہ کُھرے ہکلاکہ لٹ ہندنو مسکہ گڑاس خط ئنا لٹ مریک ہرا درخت سے خط پارہ مش ٹی مریک او تو بھاز پختہ او ڈڈو لٹ ئس مریک تو اود ہرفتے کھریئا تینا لٹے گڑا ہکلاکہ کھرے تینا مشٹ راہی مسکہ گڑا صوب ئنا داکا پیشتنگاکہ گڑا ایلو بقایا مخلوق گودی بش مسکہ تینا ہرفیکہ نسخل ئس نُساکہ یا تینا بوڑ ئسے نا بندوستے کریکہ یا تینا ارغ نا بندوبست ئے کریکہ شروع مسکہ گڑا چُھناک اوکا مُچ مسر بسرکہ گڑا انتس اُراٹی اسکہ او ٹائم ئنا غریبی نا وخت اسکہ او ٹائما تا سی ؤ پال ئس اسکہ چائے خاسُن ئس اسکہ چائے خسیس اسکہ انتس اسکہ ہموفتے تینا ہیسکہ گڑا چُھناک تہ مُچ مسرکہ گڑا ہوس آن کہ اینو دا گڑا مسنے کریرکہ انتس مسکہ کُنگرکہ اوکا پدا(voice)خواجہ ہرفیکہ اُرا خواجہ بھلا مسکہ او اِرا خراس جُفت کریکہ ہرفیکہ دریکہ تا ہناکہ کاریم نا اگہ موسم مسکہ ناڑی نا یا لنگارنا تو ہرفیکہ تینا جُفت ئے ہڑتوما اِرا خراس مسرکہ گڑاس کاریگر پارہ تا گڑاس جُفت خراس تے گڑا ہناکہ تینا مُلکا ہمیڑے تینا ڈغار ٹی گڑا ہرفیکہ لنگارے اسیکہ(voice)شاغاکہ خراس تا نیام ٹی ہراکہ خراس تے اِرٹ کیک ہڑتوماتے اوار تفیسہ تا اور اگہ پاٹ ئس اوتا لخ تے ٹی شاغنگک اودے پارکہ جُغ پارہ جُغ جُغ اسکہ جُغ کریرہ ہڑتوما خراس تے اوفتے یام اٹ تا شاغاکہ لنگارے اگہ لنگار ہرا پاٹ ئے مُرغنا یام ٹی بریک اودے شتینک پارہ شتینک بریک ؤ شتینک ولا کائک ایٹی لگیک اینا شیف ہرا آہن بریک آہن ئس بھاز تیزو اور زمینے ہرا ارۤک اودے پارہ کمیرگڑا دا خراس تے صوب نا شروع کریکہ کاریمے تینا گڑا ہندا لنگار ہناکہ دریکہ ہنداتیکہ لنگار مسکہ لنگار چُٹاکہ گودی ہیسکہ اِرغاتے او تینا توسرہ اوار کُنگرکہ ہنتس اسکہ بارُن پالُن کُنگرتا اوکا پدا شروع مسکہ مالہ مالہ ہمودے کہ اسہ پاٹ ئس مُرغنو پلک آن بارو جوڑارکہ اوٹی داخسو آہن لگاکہ ہراکہ نیش پارہ تہ او مطلب نیش پاریرہ تہ یا ہندن تیزو آہن سے اوفتے کمیر پاننگ کیسہ تہ یا اوفتے شاغارہ گڑا ہندا تفیرہ تا خراس تے ٹی تفیرہ تا خراس تے ٹی گڑا سوار مسکہ زیہاتا ہرا بندغ اسکہ ہراکہ مالہ ئے گراکہ تہ خراس گرارہ تہ دا سوار مسکہ زیہا تہ گڑا ہندادے پیری ترسا ترسا ہندا لنگار تے اٹ گڑاس شوم بسکہ۔ شوم مسکہ گڑا دا مسکہ بالکل زمین یلہ یلہ مسکہ گڑا ہراکہ مُستی بروکا وخت ٹی ہراکہ فصل مسکہ اونا خولم شاغارہ تہ یا سا شاغارہ تہ یا جواری یا ماش مٹر ہنت فصل ئس کریکہ اوٹی شاغارہ ۔تو دا طریقہ اٹ ہراکہ خراس تا نیام ٹی ہرا چِٹ بسکہ ہڑتوما خراس تے اسٹ کریکہ اودے پسید پارہ ہراکہ خراس ئے دا خراس اے خراس ایوار مون اٹ اسہ خراس مسکہ ایلو پدٹ ہرا خراس ئے دریکہ اسٹ مسکہ چٹہ اودے پسید پارہ بقایا ننا ایلو اُچ اسکہ اُچا تینا پاٹ ئکہ مش تا ٹرنگڑ ئے ہرفیکہ اونا زیہا تخاکہ رخت ئے رخت ٹی قتباک بریرہ ہراکہ مون نا اونا پاٹ کو خواجہ ئے پاس ہراکہ ہرا اُچ ئنا کیرہ غان چِٹ ئس بریک اودے پادہ پھڈ کش ہراکہ اُچ ئنا بامُس ٹی شاغنگک ہرا اسہ آہن ئس مریک اودے لانٹی پارہ لانٹی ٹی ہرا مہر شاغرہ تہ اودے نی مہر کیسہ او مہٹ اُچ نی رندٹ اوکا خواجہ ئے پاریسُٹ ہراٹائماتا ہراکہ دا ننا رخت زیہا تخوکا بریک رخت ٹی خُشتہ ہرا پاٹکو اوفتے باسکی پارہ ہراکہ اونا بندغ پد ٹی جِِکو اسہ جوڑ مریک اودے کونٹی مریک ہرا کہ بندغ جھوکہ خلیک ایہاتہ اودے پارہ کونٹی ہراکہ اُچ ئنا کوہان نا زیہا شاغرہ اودے جُل پارہ جُل ئس بریک اودے پارہ جُل ہراکہ اُچے رخت ئے تہ ہلنگان بچفک اُچ ئنا ہراکہ جاگہ غاک رخت ئنا ڈڈ مریرہ تو او اُچے بچفک ٹھپ مننگان ہرا کہ تنگ ئس بریک تنگ اٹ کونٹ کونٹی پارہ تنگ اے ہرا تنگہ اے ہرا تنگہ اٹ جوڑہ رخت ئے او رخت نا تہٹی کانز شاغارکہ کانزاکثر دہن ایہن جاگہ تے ملپک کانز شاغارہ تہ گڑا زو زو بُرتوکہ او زو ہُرے اسکان پائیدار مسکہ اور ہراکہ کونٹی نا بج ٹی اِرا مون ہروک خلکرکہ مون ہروک خلکرکہ ؤ خوبصورتی کہ اونا زیبائی کہ اگہ مُر آن اُچ خننگاکہ بجی مسکہ تو اونا ہمو شمبلاخ تہ سُرک بج ئنا تہ شیشہ مورونکاک تو گڑا او شوق کریرکہ اُچ ٹی چمر ئس شاغارکہ خواجہ ئے پاریسٹ اونا لخ ٹی چڑینگ شاغارکہ او وختس اُچ ئس یلہ مسکہ یا راہی کریرہ تہ اِلارہ تہ خواہنگ کہ یلہ کریرہ تہ اُچ ہرانگ ہناکہ تو ہراتم مالک بش مسکہ بھئی کاو اُچے تینا اتیو بریو اُراغا تا پٹینگ ؤ چڑینگو توار کریکہ اوٹی چھیر شاغارکہ چُنکا ہیژرو تان شاغارہ اوتا نت تے ٹی تاکہ اُچ ٹی خوبصورتی پین برے زیبائی اودے رنگ کریرکہ اودے اِنام کریرکہ اُچ ئے ہراکہ او اخس پین خوبصورتی بسکہ ایٹی تہ تو ہندا اُچا ہنا رخت تہ مسکہ رخت ئنا زیہا شاغارہ تخارہ ٹرنگڑ ئے ٹرنگڑ ٹی اسہ واڈر ئس مسکہ ہرا چِٹ ئس بریک اودے ارہ واڈر گڑا اودے دریرکہ اِنارکہ مَشا مش ٹی ہراکہ او پاٹ کریرکہ پیش ئنا ہم بریک اوڑے خط بریک خواجہ ئے پاریسٹ پین مختلف قسم ئنا اوڑے وڑئنا پاٹ بریک اچھاکسے پیش بریک ہرابھئی او پالُنا پیش ہرا بارِک اودے پارہ پیشُنگ۔ تو اکثر ننا جنداک کرینن اُچاتا ہنانُن بیش تاہنانُن ٹرنگڑ ٹی پیش کرینُن ہراکہ پڑچ کہ بریک ہرا پیش او گڑاس اونا مختلف مختلف وڑ ئنا مریرہ ہراکہ ہرکسے ہر وڑ ئنا اوفتے ٹی پیش بریک ءَ اوفتان پڑچ جوڑ مریک ارافتان وارڈر چِٹ جوڑ مریک اوفتان پیش آن ۔او نن ہنانہ اکثر ہرا پیشک مسرہ پیش تے ہراکہ کچوو مسرکہ چاہسنہ دا کاریم چور اوفتے نن تڑتونہ کہ لشی ننتو مسکہ تڑتونہ تا پانہ کہ بھئی مُستی برور بھلن مروربارور گڑا بارنا ت دین سہی اے ہُشنگ کہ ننے کاریم بھی تیرہ پالناک پرچ کہ کاریم تیرہ چِٹ ئس گوفنگ کہ کاریم تیرہ اوکا مُستی پین ہم اوفتے ٹی ہا پیش ٹی بھکی بریک بھکی ٹی اسہ پین مزہ ئس مریک(voice)اودے کشارک ہرا زی ئٹی تے بریک ہراکہ مطلب اونا پھل تیا ہندا بھکی بریک بھکی ئے کشانکہ خل ئسے آ کُٹانہ گڑا کُنگنہ آن تہ بھی اور خوبصورت اونا ذائقس بھی اسکہ بھاز۔ بھکی کُنگنکہ اوکا بسنہ گڑا او اُچ ئنا ہرا ٹائم بارنا پیش تان چائے خط ئنا مسرکہ چائے ہُم ئنا مسرکہ تیار مسکہ باریم باریم گڑا اِرا مُسہ بندغ بسنکہ دانگان تورینہ ٹرنگڑئے اینگان اے سنگت ٹرنگڑ ئے توریکہ شاغانہ پاٹ تے تہٹی تہ گڑا وارڈر ئے دانگان شاغانہ اینگان چکانہ تہ بڑز کرینہ تہ بڑز کرینہ تاکہ اُچے ہلپ خُشت آن دانگان اینگان۔ و جُل بھی شاغانہ تہ وختس بھلو جُل ئس شاغانہ چُنکوس مسکہ گڑا دا ٹرنگڑ ئے جوان سوگو کرینہ ایکا ٹرند تفینہ مُٹاتے تہ تاکہ او بڑز مرے باریم اُچے خوار کپ۔ تو گڑا راہی مسنہ گڑا اُچ ہندن اسکہ ہیل اسکہ نن او نن پدٹ تہ مسنہ او مونٹ خلقے خناکہ کسر چائے اُشکنومسکہ چائے زنڈوجاگہس مسکہ چائے کھڈو جاگہس مسکہ اُچ خنوک اسکہ گڑا وختس ہندن مسکہ ہنانَکہ دیر کُٹفینَکہ دیر تینتو ہرفتونہ دیر کٹفینکہ گڑا امر کرینکہ ہرا کہ ننا جھلک اسرکہ جھراک مَش تے ٹی ہراکا ہنانہ پٹانہ نمبہ او جاگہ پٹانہ خنانکہ بھئی دا جاگہ آ امیدارے دیر ئنا تو گڑا ہنداکہ خُتانکہ ہمو جاگہ ئے خُتانکہ چُنکو او ٹائم دیر لُڑد مسکہ لُڑد مسکہ دیر مچٹ انتظار کرینکہ توسنہ رہا تہ گڑا دیر ہراتم روشن مسکہ گڑا او دیر آن کانی مسکہ کانی پارینہ تہ کُنگنہ آن تہ اونا دیر ٹی ہمو گچینی اسکہ ذائقہ اسکہ کُنگنہ سمجھہ ننا وخت وخت مسکہ ہراکہ چاء کرینہ ہمو دیرتان ننا کرو مسکہ کٹلی ہرادے پانہ کروبھی پانہ تہ چادانی پانہ تہ نن گڑا تینتو اسہ چادانیس ہرفینکہ گڑا اوٹی چاء کرینکہ سنگتاک توسنہ پیالہ آک مسرکہ ہیسنہ تینا پیالہ تے ٹی چاء کُنگنکہ گڑاسیئو اِرغس ہرفینکہ ہرا چرپ مسکہ خریش اٹ یا سی اٹ بسینہ تہ اودے کُنگنکہ اوکا پدا ہرفیسہ بسنکہ داڑے تینا اُراٹی باریمے بٹینکہ اُچے درینہ تینا جاگہ غا تفینکہ اونا آخر مسکہ اونا آخر ٹی نن بئے ہیسُنکہ شاغانہ بئیک مختلف قسم نا مریرہ اسہ مطلب ہر وخت ئنا اسہ تینا فصل ئس مریک مکئی نا ٹائم ٹی مسکہ مکئی ایسرکہ جواری نا ٹائم ٹی جواری اسکہ او متوکہ پُھگ مسکہ ہراکہ خولمے گوبٹ کیسہ پرغٹ مریک ہمیشہ اون ہراتم نی ڈرنزتیسہ اونا پُھگ یکہ مریک اونا پرغٹ آن پدا اونا غلہ تہ یکہ پیشتنگک جوان نا او پُھگ پچاکہ پُھگے گڑا ہنانہ ہندن اُچا ٹرنگڑ ٹی واپس شاغانہ تہ بغیر رختان اودے تخانہ اُچ ئنا زیہارخت مسکہ تو ٹہتوکہ بغیر رختان گڑا جوان اودے پُر کرینکہ تفینہ تہ مُرغنو اسہ قسم سیٹ مسکہ وڑسیٹ ہراکہ باریم مسکہ اُچ ئنا مُرغنو وڑ ئسے اٹ مسکہ ۔ڈرندو وارڈر اٹ تفینہ تہ دانگان اینگان گڑاس چا وخت پٹوس شاغانہ تہٹی تہ یا وختس پڑچس شاغانہ تہٹی تہ کہ پُھگاک زرپس ایہان تہ تو گڑا اُچا اودے باریم کرینہ ہیسُنکہ ننا اسہ انت مسکہ کوم ئس مسکہ کوم نن مُرغن مسکہ تہٹی کھڈ خلکنہ تہ تاکہ بھاز پُھگ جاگہ ہلے ٹی تہ گڑا وختس کس ئنا بیس گوالہ مسکہ مُلک ئس بیس گوالہ نا سمجھو بھلو جوہان ئس مسکہ اونا بھلو پُھگ ئس مسکہ گڑا اشری مسکہ اشری ٹی بسرہ مخلوق تیبہ خلق ئنا بندغاک ورناک پیرنگاک بسنہ گڑا اوڑے اُچ ئنا ہراکہ مسکہ اُچاک اسرکہ اوفتے اِرا کس ئنا مُچہ اُچ مسرکہ شار ئنا کُل ئنا اُچاتے مُچ کرینہ گڑا ہرکس نا تینا ٹرنگڑ مسکہ گڑا ہندا ہنپسا پدریسا اُچاتے درسا پُھگ کوم ٹی شاغسا ولا برسا واپس شاغسا ہندن گڑا ہرا ٹائم پُھگ چُٹاکہ گڑا دغر تڑیرکہ ایلو جوہان ہرا مسکہ طریقہ کار ہرا وڑٹ مسکہ ہرا ردٹ جوہان نا مریک جوہانے ہیسُرکہ او خولم ئے لاب کرینکہ لاب کرینہ اُچا ہمود باریم کرینہ ہیسنہ تہ اودے بٹینکہ داڑے جوہانا جوہانا ہمو مریک اسہ پٹہ ئس مریک جوہانپڑ ئس مریک اوڑے صفا ہم مریک خل مفک ٹی تہ پین بوچ مفک ٹی پین ہچو غڑدلو گڑا ہچ مفک ٹی تہ تاکہ ننے دا ننا غلہ غاک ہراکہ ننا زاغ بریک او ننے صفا ملیک تو گڑا او ٹائماتا تنگ اسک کل ئنا تنگ ٹی کنا خیالا گوالہ نا تنگ بسکہ اسہ پوراؤبوری نا تنگ بسکہ گڑا بسُرکہ مخلوق گوبٹ مسکہ خراس تیئٹ گوبٹ ٹی گڑاس وختسے آ مُسہ خراس مسکہ گڑاسے آ دہ مسکہ گڑاسے آ ہشت بھلا جوہان نا مطابق مسکہ گڑا ہرا جوہان تے ٹی گوبٹ مسکہ گڑا اشری مسکہ اوڑے ہرا خراس مچہ لخی مسکہ اودے تفیرکہ ہمو بلُم ٹی تاکہ گڑا اسہ رنگ اسہ خراس ئس یام ٹی تفیرکہ او خراس ہمو جاگہ چرینگاکہ اودے رُم کننگ کتوکہ بقایا ایلو خراس گڑا رُم کرسا اوفتے ہکلسا کریرکہ او لِڈ کریرہ جوہان ٹی اوفتے او ڈلی اٹ ہلکرکہ یا ہمو پلالاتیٹ ہلکرہ تا کہ خراب مف جوہان اوفتے خسارہ پیشن بقایا گڑا چلسا ہندن گوبٹ کرسا کرسا آخیرا گوبٹان پد بسکہ انتس دا خوڑت مسکہ جوہان خوڑت مس پلالاک کم مسرکہ غلہ غاک کننگسا خوشہ غاک گڑا دا خراس تان ہرا اسک ہرا خراس ئس مسکہ کاریگرس جوانو او پوٹی مسکہ او گڑا اسہ خراس اِرٹ مسرکہ۔ پرغٹ مسکہ پرغٹ مسک پرغٹ ہمودے کہ ہرا اسہ خراس ئس یا اِرٹ شاغارہ اوٹی و بیرہ خوشہ غاک بچارکہ انتاک غلہ غاتا پلال تا خوشہ غاک بچارہ ہمو خوشہ غاتے گڑا پرغٹ کریرکہ پرغٹ کرسا کرسا کرسا دا ہم شون اٹ اودے ڈرنک ترسا کرسا کریرکہ پدا بسکہ پرغٹ ٹی گڑا ڈھلی مسکہ ڈھلی انتکہ ہمودے بیل آن با بریک ڈھلی ہمو بیلان با بریک تاکہ او انت غلہ غاتے کہ غلہ تے کہ اور انتاتے خوشہ غاتے پرغٹ کرسا کرسا آخر ٹی ڈھلی کریرہ کریرکہ اور پورا غلہ غاک پیشتنگارکہ غلہ غاک ہراکہ جوہان آن بسرکہ گڑا او بھلو زاغ ئس کریرہ تہ زاغ ٹی گڑا ہراکہ مُست ئنا ننا اسرکہ ننا جنداک خنان اسہ تخارہ دُز ئس خلس اودے پاریرکہ دُز گڑا دادے داغارکہ یغمنی سیٹ داغارہ یغمنی ٹی اِرا کلو نیم بریک۔ اودے داغارہ یغمنی نا حسابا گڑا گوالہ گوالہ ٹی صد یغمنی بریک دو نیم بوری بریک ٹی تہ داغارہ تہ گڑا شروع مسرکہ دُز ئے خنارکہ سمجھو گڑا اود اسہ ہمو کسانکُور ئس خلکرہ ٹی تہ برکت کے ؤ ایفتا اسہ حسابس اسکہ تینا وڑ حسابس اوڑے کسانکور خلکرکہ کسانکوران پدا داغارکہ زاغے گڑا تنگاتے ٹی شاغسا شاغسا مُست ئنا ہندا ایمان اسکہ ہمو جوہان نا زیہا زکوٰۃ ئے کشارہ تینا جوہان نا ہخسو غلہ ئس مسکہ ہموڑے تینا کشارہ گڑا مُر ئنا بروکاک کس سندھ آن بروکو مسکہ گاج آن بروکو مسکہ ہراکہ غریبنگا غریبنگا لشکر اسرہ او بسرکہ توسرہ انتظار کریرہ چارہ کہ سخی آ بندغاک تینا زکوٰۃ ئے کشور تو دا زکوٰۃ ئے تینا کشارکہ اوفتے گڑاسے پنچ من تسرہ پنچ من تسرہ گڑاسے دو من تسرہ گڑاسے سئے من چار من ہندن ہندن گڑا او تینا زکوٰۃ ئے کشسا کریرکہ ہراکہ اوفتا داغارہ اُچاتا گڑا امپیرہ تا اِرا بندغ تنگے دو تسرکہ تخارہ اُچا داپاروا اسہ تنگس اسہ تنگس ایپارا تخارہ دافتے گڑا وارڈر اٹ چکارکہ تفیرکہ ؤ جواننگا اُچا ساہیا اُچاتیکہ اِرا تنگ خلکُرہ گوالس زیہا تہ تخارکہ ءَ کمزورا ہرا اُچ اسکہ نسِتا اوکہ اسہ تنگس مسکہ زیہا تخارہ گڑا دا ایرہ کہ ایڑے اُراٹی سر کرسا گڑا اوڑے گڑاس نا ہرا بندغ نا اللہ تسس تہ بھاز حیثیت اوفتے بھاز اوفتے غلہ بسکہ تو خرم ئس ختارک اوفک(voice) خرم ہمو گڑائے اوزمین ٹی اودے کھڈ مریک۔ تقریباً بھلوس مریک اوٹی دہ گوالہ اوٹی یست گوالہ بریک خرم ہمودے اونا یام ٹی چُنکو دِکوس مریک ہمودے دِکو آ نی دڑنگسہ اونا باآ خلس تفسہ مُست ئنا تو ایمانداریئا وختاک اسرہ او ٹائما دُزی نا ہچڑا خُلیس الوکہ خرم ٹی شاغارہ غلہ غان پُر کریرہ تہ خرم نا تہہ ئے ہُشارکہ تاکہ غلہ غاک خراب مفس اوٹی کوئی خُرئس بف بژونگ ئس بف ٹی تہ غلہ غاتے نقصان کپ ایلو سُولک بف غلہ غاتے نقصان گڑا اوفتے خرم ٹی شاغارَکہ غلہ غاتے پُر کریرہ تہ بائے تہ خل سے اٹ بند کریرکہ تفیرہ خل سے اٹ بائے تہ لچغ کریرکہ او اسکا او تینا اسہ ولا پین ہم بسکہ پڑچ ئنا جوڑارکہ اسہ پلی نن پلی پانہ تہ پڑچ ئنا جوڑارہ اودے اُرانا مونا تخارہ تہ اودے اوٹی بھی گوالس اِرٹ بسکہ اونا زی ئے کریرہ لچغ پلی ئے پُر کریرہ خولم آن پُر کریرہ تہ غلہ غان اودے لچغ کریرہ زی ئے تہ اونا گڑا کیرغان وختس یا جوڑارکہ ترتیب اس۔ کیرغان کڑک ئس چنکو کریرہ تہ گڑا غلہ کشوئی مسکہ تا گڑا غلہ کٹفیرہ غلہ ئے گڑا ہموکا کڑک آن ملارہ کڑک ئے تہ غلہ غاک تمسا تمسا او تنگ ٹی ہخس شاغارہ تینا نکان کہ وختس یا گوالہ نسفیرہ غلہ نت کننگ کہ دریرکہ نسفنگ کہ وختسے آ اِرا گوالہ وختسے آ نیم گوالس دریرکہ تو تینا کچ ئنا حسابا اوفک تیکہ غلہ دریرکہ انتا چکی آ تو دا چکی آ بھی ہندنو اُچ سے نا زیہا دریرہ تہ یا بیش ئنا زیہا دریرہ غلہ غاتے نُسفنگ کہ اوکا توران والا تنگان ولا تورومسکہ تورو ہمود اسکہ پیہنو رنگ سے اٹ مسکہ او کنا خیال پائے کہ میل ئنا کھاس اٹ مسکہ میل ئنا کھاس اٹ مسکہ تورو ٹی نُتاتے شاغارہ ۔تورو ہمو گڑائے کہ اودے وس سے کا نہ بژونگ ئس نقصان تیک نسخان تننگ کیک نئے اودے سُولک ئس نسخان تننگ کیک اور او بھلن مسکہ اور گڑا اودے ہرا ٹائما اُچا دریرہ تخارہ داکا ہورک دریرہ تہ چکی آ ایکا غلہ غاک نُت مسرکہ اوکا ولا شاغارہ تا تورہ ٹی تورہ ئے گڑا ہفیرہ امپیرہ اُچ ئنا زیہا و تنگ ئے تخارہ اُچ ئنا زیہا ایسُرہ داڑے بٹیرہ تہ گڑا او ہراکہ ننا پانہ کہ نن تو راوتی پانہ راوتی پانہ تہ رواتی ٹی تخارہ انت تے تینا یا کوئی جوانو اسہ تینا گیڈ ئسیٹ تخارہ تاکہ ہمو ٹائم ہر وخت سے آ اوکان نن نُت کشن۔ نت کشنگ کہ گڑا تال ئس مسکہ تال ئے کچ ئنا مطابق ہخس ہخسو خاندان ئس ہخسو اُراٹی رہینگوکو لشکرس مسکہ اوفتا کچا گڑا نُت کشارہ تال ٹی تال ئے دریرہ کہ گڑا نت ئے بیغاکہ گودی بُخاری مسکہ بُخاری ٹی چُلہ ئے تخارکہ چُلہ نا زیہا تافو مسکہ تافو ہراکہ خل اٹ جوڑ مریک تافو مسکہ گڑا اودے پاٹ اٹ باسفییرکہ گڑا ہند اِرغاتے گڑسا اونا زیہا اسیکہ تالان چُنکو چُنکو پُچی کریکہ تا داخسو گڑد کریکہ تا اوکا پدا پوچی آن با ولدا اوفتے دُو آ تینا خساکہ خساکہ او بھلن مسکہ اِرغ نا شکل ٹی بسکہ اودے گڑا شاغاکہ تافُو نا زیہا اودے بِسسا بِسسا تافو داسہ تو پاٹ ئنا کمی مسُنے بھاز تافو آ اِرغ کننگ بھاز مُشکلےمالو نا تو ہراکہ مش تے ٹی پاٹک اسرکہ اُچاتا زیہا بھی دا تافو ئے نن پُجانکہ گڑا تافو نا زیہا اِرغ مسکہ اوکا پدا گڑا اخسو اِرغس مسکہ بِشینک اسکہ بِشینک ٹی شاغارہ تہ بِشینک نا ہراکہ بِشینک نا زیہا ہرا اِرغاک اسرکہ نُتاک اسرہ اوفتے پتکیم پارہ پتکیم ہمودے کہ اودے نُتے بیغسہ نُت تو او ٹائما شُڑد مریک نی اودے بیغنگ ٹی ہرا ٹائما نی تاپیسہ تہ اودے نی گڑیسہ تو ظاہرے او ٹائما دُو آ لچیک تو لچینگ نا وجہ غان ہندا پتکیماتے گڑا اونا زیہا خلسا کارکہ او دُو آ لچتوکہ گڑا اِرغ ئے ہمو کچ ئنا زیہا بسسا بسسا گڑا کبھی ہرکس بیست اِرغ گڑاکہ نساکہ مطلب بیغ گڑاکہ بسیکہ کسس دہ اِرغ کسس شانزدہ کسس پانزدہ کسس بیستُ پنچ کسس سی ہخسو ہر کس نا اسہ خاندان ئس مسکہ اونا لشکرئس مسکہ اُراٹی باتیک ہخس مسرہ اوفتیکہ بسیکہ تا تو اوکا پدا گڑا بوڑس مسکہ انت نا ماش ئنا مسکہ شِر ئنا مسکہ سُو ئس مسکہ یا انت قسم ئنا انت وڑ ئنا مسکہ بوڑ اوڑے گڑا اوفتے کریرکہ گڑا تیبہ خلق ئنا چُھناک مُچ مسرہ اوڑے بسرکہ توسرہ اسہ جاگہ کُنگرکہ ہخس ہرکس کُننگ کریکہ او تینا کُننگ سیر پھڈ مسرکہ گڑا۔ اوکا علاوہ ہراکہ بیش سڑدار بریک بیش سرداراونا زیہا مختلف اونا کاریمک مریرہ اونا زیہان ہم باریم مریک لیکن او چُنکو ہرفنگ کیک بھلو ہرفنگ کپک اودے ہندن اسہ بندغس دیک تہ یا ہراکہ پڑچ کے پڑچ ئکہ بیش ئے کاسہ اوکاپد سیخ ٹی ولدا خُلسہ پیش تے اسہ ٹرغان پاچو پارہ تہ ٹرغان پاچو ٹی بھڈ مریک چُنکو چِٹ سے تہ گوفیرہ پیش ئنا اوٹی تو نی شاغنگ ٹرغان پاچو ٹی اگہ پیش ئس جوانو ریدوو تو اوٹی نی ٹرغان پاچو ٹی خُلنگ کیسہ پیش تے ہموٹی پڑچ والا تو گڑا بیش ئنا زیہا نی اِرا سیخ تخنگ کیسہ مُسہ سیخ خُلنگ کیسہ چھار خُلنگ کیسہ بیش ہخس طاقتی مس او ہموخس ہرفک کم مسک او کم ارفک تو گڑا پڑچ کہ اکثر اُچاتا زیہا بھی پڑچ کہ نی پیش ہتنگ کیسہ ٹرغان پاچو ٹی خُلنگ کیسہ اوٹی چٹ گوفنگ کیسہ ہرا کہ چیلک مریک چیلک کننگ کیسہ گڑا پڑچ ئکہ ہتنگ کیس بیشا بھی ہتنگ مریک اُچا بھی ہتنگ مریک بقایا ہراکہ ننا مُستی برے داڑے ایسر بسر تا پڑچے گوفنگ نا پڑچے گوفنگ نا بھی ہندن مریک خلق ئنا نیاڑیک بھلا بھلا کہ چُنکا عمر ئنا ہیل کریرکہ گڑا پڑچے ہیسرکہ گوفنگ نا وختا گڑا پیشک مسرہ پیش تے گڑا شینگارکہ ہرا سیلہ مریک گوالہ موغوئی آ گوالہ موغوئی آ پیش ئے او شینگارکہ ہراکہ بھلا اونا پٹرینکاک بچارہ اوفتیٹ پڑچے گوفارہ ہرا شینگریک اسرہ اوفتیٹ روفہ جوڑارکہ یا اوفتے ہُشارکہ شینگڑی سمجھو ناکارہ مسکہ کاریم نا ہچ الوکہ ہا گڑا ہراکہ پڑچے گوافرکہ ہرا پٹرینکاک بچارک بھلا بھلا ہراکہ ہُولنا اسرہ مطلب او تھاپلو اسرکہ اوفتیٹ گڑا پڑچے گوافرکہ گڑا مُسہ بندغ چھار نیاڑی توسرہ گڑا اوفتا دنیا داری نا ہیت اسکہ کہ تینا وخت ئنا اوفتا گڑا نیاڑی تا اوفتا کسس مگہ چِمر بیناکہ کسس تینا دا کنگڑ بیناکہ دوتے ٹی اوفتا تینا ہراکہ مُست ئنا گچین انگا براہوئی نا ہراکہ براہوئی نا رواجاک اسرہ دوتے ٹی کنگڑ اسکہ چلو اسکہ اوفتا چوٹینکا گوفوک اسرکہ زیبا زیبا اِرا چوٹینک اسرکہ کس سے نا کاٹم نا زی اٹ بھاز گوفارکہ کسس تینا خف تے ٹی والی شاغاکہ اسٹ سے نا خفتے ٹی دہ والی مسکہ کس سے نا پنچ مسکہ گڑا خفک تہ پورا اوفتا خفتے ٹی تینا والی ہندن کبین مسکہ خفتا جول تمارکہ۔ ہندا کہ والی نا شوق ئس مسکہ ہرا ہراکہ کنگڑ او دوتا مسکہ اوبھی بھلو اسرہ ہندنو ہرا طوق لخ ٹی بسکہ اونا پین زیبائیس اسکہ گڑا اوفک تینا ہندا بسرکہ گڑا توسرکہ کچاری مسکہ اوڑے چاء مسکہ دانکو مسکہ ہلار کسس شُڑدی کریکہ کس ئکہ اُست خواہی آ شڑدی مسکہ اوکا علاوہ اوکا گڈ شڑدی آن سلیمانی چاء مسکہ پالیئو چاء مسکہ گڑا میل تے بیڑارکہ تینا مُست ئنا بھلو خر میل اسرکہ ہراکہ میژداراک اسرکہ اوفتا مالک بھلن اسرکہ اوفتے ٹی اوفک مختلف قسم نا فائدہ ہرفیرہ آن تا گڑا نیاڑی پڑچے گوافارہ چٹفیرکہ اوپڑچا پدان گڑا پڑچ گیڈ ئنا زیہا بننگ کیک لیو کننگ کیسہ او ہنداکہ پُختہ مریک تیر سے تیر ئنا زیہا کرزاک بریرہ کرزان پدا مچھ ئنا ہراکہ پاٹک بریرہ اونا زیہا پڑچے تخسہ پڑچ ئے اول نی کہ ایڑے پن کیسہ پن آن پدا اونا زیہا بریک لیو لیو کیسہ تہ گڑمالہ پارہ تہ لیو پارہ تہ گڑا اوٹی مازو اُردو ٹی پارہ تہ چُرو نن پانہ تہ چُرو خلیسہ کیرہ دیر پِر ئنا بریک او وہے پیشتنگے تو ولدا ہراکہ لچغے ہراکہ لیو والا اوٹی پُھگ شاغارکہ بھاز کہ تاکہ او گڑا او دِیر ئنا ہراکہ سٹ ئس ارے اودے تورے کہ تاکہ اودے دیر کُنپ تہ او زُو زُو چُٹیفپ چُٹیفیکہ گڑا اودے ولدا لچغ کریرکہ دا پڑچ ئنا فائدک اسرکہ گیڈی شاغارہ تہ نمازی بھی جوڑ مریک آن تہ ہراکہ مسلہ پارہ تہ نمازی جوڑ مریک آ تہ مسجداتے ٹی او بھی بریک مسیتاتے ٹی شاغنگ پڑچ ئنا دا فائدہ غاک اسرکہ۔ اوکاپدا پڑچان پدا بریسہ دا ہراکہ ننا اُچ ئنا اسکہ بیش ئنا مس باریم تا مسر اوکا پدا کُھر ئنا اسکہ ہیٹ تا میل تا ہراکہ رسماک اسرہ اوفتان رسماتان جھلک کریرکہ تنگ جوڑ مسکہ ہموڑان تورہ جوڑ مریکک میل ئنا کھاس آن او لیپ بھی جوڑ مریک میل ئنا کھاس آن۔ لیپ ہمو نیاڑی تا اشر مسکہ گڑا لیپ ئنا گڑا اسہ لیلم نا پُچ مریک کنا خیال لیلم نا آہا پین پُچ ئس بریک اوٹی گڑا ہندا کھاس تے اسیکہ سلک کھاس تے ولا گڑا جھلک اٹ اوفتے درسا جوڑسا اوفتے شیپانک اٹ شیپانک ہمودے کہ لٹ ئس ہُشکنو مریک ہراکہ بھاز اور لٹ ئس ڈڈو مریک پنپک دہن ایہن اور شیپانک اٹ دافتے کُٹارکہ اسیکہ جوان دافتے خلکرہ یلہ یلہ کل تا تین پہ تین آ پیشتنگارکہ بھاز مسرکہ بھاز مسرکہ گڑا اوفتے ٹی ہندا لیپ ٹی شاغسا گنڈساشاغاگنڈسا گڑا برامی کہ پوسکن برام تیکہ گڑا لیپ گنڈارکہ گڑا ہخسوس مسکہ لیپاتا کسسے نا اِرا گز ئنا مسرکہ اسہ مطلب مُسہ چھار گز ئنا مسکہ رلی بھی مسکہ ہندافتے ٹی جوڑارکہ لیپ ہندنو دانا فائدہ سے کہ اسیکا شاغاس تہ پدین مریک زیہاتینا پدا مچہ اوکا پدا باسس گڑا باسنگ ئس گچینو کیک گڑا نے یخ اوخس اثر کپک نا زیہا اوخہ نے یخ لگپک ۔تو میل ئنا ہندا فائدہ کو پین بھی میل ئنا کھاس ئنا بھاز مُستی دا اینو پھگہ دا پُچ بھی ہندافتان بھلو مُست ئنا تو ہمو لیپاک اسُرکہ جوڑ مسرکہ اوفتا توپین اوہنو بھلو انت الو کہ او مشینری ئے تینا فائدہ ہرفر دا گڑاتان دو ئنا ہخسوس مسکہ گڑا او گنڈارہ سیلہ غٹ اشر مسکہ اوتینا ہندافتا فائدہ ہرفیرہ کہ لیپان کھاس ئنا اوکا رسم بریک رسم نا ہمو تنگ اسکہ تور اسکہ چِٹ بھی جوڑ مریک رسم نا اوبھی بھاز ٹرند مریک اور بھلو وخت خراب دے آن بھی مفک او۔ رسم نا ہراچٹ مریک یا ہراتنگ مریک ہرا کھونٹ کھونٹی پارہ ہرا گدانک جوڑ مریرہ ہرافتے تنگاتان اوتو بھلو وختس خلیرہ اوفتا کنا خیال پائے چُٹفپسہ بھی دیرکہ پِر آن چٹفپسہ بھی اسٹ ارٹمیکو اوفتے دے بھی دہن کُنپک اینو پھگہ تو بھاز کمے گدان تو کھونٹی والو بھاز ملیک مُست ئنا گڑا ہرانا شاہد کھونٹی ٹی گڑا دا ٹیوری ئے خلکرکہ گلیم پاریرکہ گلیم بٹیک مسرہ بٹی تے سرارکہ بٹی نا مون ٹی گڑا اسیکہ گلیم خلکرہ گلیم ئنا داڑا ہنداڑٹ مسکہ رسم اٹ ہیٹ ئنا اوٹی گڑا زیہا تہ بٹیس ہرا سرارکہ لیپ ئنا مسکہ چائے کمبل نا مسکہ صورت اونا زیہا بٹی تا زیہا سرارکہ ہنا کمبل ئے او لیپاتے اونا مون ٹی تفوک بسکہ تفوک بھی ہندا اسہ اوٹی شیشہ خلیسہ خوبصورتی کہ چٹ اٹ تفیرہ تہ مون ٹی چٹ نا وا تفوکاتے خلکرکہ تاکہ گڑا خنوکا بندغ خنہ کہ دا مطلب چٹ ئٹ تفوک اونا مون ٹی تفوک مسکہ تفوک وا پشم نا چھٹ ئس بریک دسک پشم نا ہموڑے شیشہ نا خُش تیٹ پشم خلکرکہ اوٹی چُنکو چُنکو ستارہ بریک اوفتے خلکُرکہ گڑا مطلب گڑا ہموخہ خوبصورت اونا زیبا مسکہ ہراکہ گوفت تفوک مسکہ او زیبا مسکہ ۔گڑا خنوکا بندغ خناکہ واقعی دا گودی سے نا بِٹی اے اوتینا بِٹی اے ہمہ زیبا کرینے شیف آ ہرا برُوک نا شیفا ہرا گلیم بریک مون ٹی بروک نا شیفا چنکو چنکو جاگہ جوڑاکہ تینا گڑاسیکہ تخنگ کہ مطلب تینا نسخل ئس مسکہ چائے تینا او چوریس مسکہ بتیس مسکہ کاریمان پدا تخاکہ تا تینا تِینس تافوس چائے چُھناسے نا پُچ ئس تینا پین اسہ اوفتا پُچ ئس مسکہ تینا بینوکو انتس مسکہ اوفتے ہمو بِٹی نازیہا تخاکہ او گلیم ئے زیہاتہ یلہ کریکہ گلیم اودے اندر کریکہ او گلیما گڑا شیشہ خلککہ اوڑا کاریم کریکہ زیبا زیباؤ اوڑا ہندا پشم اٹ جوڑاکہ پھل اٹ اوڑے کیرغان تے گڑاہندا پھل لاڑو کریکہ کیرغانتہ ہندا انتٹ رسم اٹ چِٹ چُنکو گوفاکہ گڑا شیفان پھل جوڑاکہ اوفتے رنگ کریرکہ رسم نا یکہ او رنگس بریک رنگ کریرکہ اوٹی پوشکنو رنگ بریک اوٹی خیسنو اوٹی پیہنو رنگ مختلف رنگ بریک ٹی تہ تو دا اسہ گدان ٹی مننگ کیک اور گیڈ ٹی مننگ کیک ہر گڑاٹی ہراٹی بِٹی تہ سرغا تو اوٹی بروک لازم بریک اودے گڑا ہندا داسہ تو داک بھاز کم رہینگانو داسہ دافتے اینو پھگہ بس ہندا الماریک دافتے چُٹفینو مُست تو ہندا اسرہ اوفتے ٹی زیبائی ہمو اسکہ اوفتے ٹی ہمونا خوبصورتیک اسرکہ پڑچ ئنا گدان بریک پڑچ ئنائے منہ پارہ نہ پڑچ ئنا منہ بریک گدان پارہ پڑچ پارہ تہ بشی پارہ ولدا مختلف اسہ قسم ئنا مریرہ ہراکہ واپس شام ئنا ہراکہ کُھریئا کائک تینا کُھرے دیک مَش آ خوافے ہراکہ دیر تس تہ گڑا او کبھی ہندنو مریک وانڈی کیک تینا کُھرے۔ وانڈی ہمودے کہ اسہ جاگہ اے ایریا کہ دا ایریا کہ اے ایریا ٹی دا جاگہ ٹی ڈکال مریک ہچ مفک بئے مفک پِر مفک داڑے ڈکال مریک او دافتے ٹی مال تے کہ ہچس خنپک تو ہُرک کہ مال کنا لنگڑی آن کہیرہ گڑا بنک بھئی فلان جاگہ غا آبادی مسنے مش تے ٹی خرسی ارے ہنداکا دریکہ تینا مالے ہمیڑے گڑا مش تے ٹی وانڈی کریکہ تینکہ گڑا ہنداکا برنچ مچہ ہرفیکہ انت دریکہ گڑا اونا خاسن گڑا ہموکا خاص ہمو میل تان گڑا گڑا اوٹی تُو ئس وانڈی ٹی لگاکہ تہ کبھی کس سے دہ دے لگاکہ کبھی بیس دے مش سے نا ہناکہ ہمے ٹوٹ آ گڑا میلک ہموڑے دشت ئنا مش تا زیہا دشت مریک پٹ ہندنو مریک پِڑ میدان مریک گڑا دریکہ دا ہموڑے تینا خاخر لگفیکہ تینا میل تے ہموڑے ہیٹک اسرہ گڑا سانبسا سانبسا ہندنو مسکہ اوڑے ہینسُرہ ہیٹک دغرے ہیسُرکہ اوفتے اُڑفیکہ اوفتے پِژ تسکہ اوفتے ٹی ہمو ہراکہ تینا لمہ ئے چائک میل تے تو اوار کریکہ تہ تینا لمہ تو یا ہیٹس مسکہ اوفتے پژ تسکہ گڑا اوفتے ہندا حسابٹ دغر تے بھلن کرسا اُڑفسا اُڑفسا گڑا ہراکہ آبادی نا ٹائم ئس مسکہ وختس مسکہ او تینا آبادی نا وخت اسکا اوفتے ہموڑے توریکہ وانڈی کریکہ گڑا اکثر دیر ئنا تو کمی مسکہ گڑا او امر کریکہ ہندا میل تا پال تے بیڑاکہ ہیٹ ئنا پال ئنا ہموفتے ٹی برنجے کریکہ دانا جوانو پنس بریک کنا ذہنا بفک بھاز گچینو دانا ذائقس مریک ہمو ہراکہ وری اودے ہمر کیک کرے تہ انت پلیٹ تو اوڑتو مفک تالی وٹی مفک او ٹائما تا بھڈ کننگ کپک یا مفک گڑا ہمر کریکہ ہندا برنج نا ہراکہ بے دیرےبرنجے ہندا ڈال ئے انت کریکہ پال تے ٹی ارغے کریکہ اوکا پدا خلاساکہ کُنگکہ تا ۔خلاسسا کُننگ ناتا ولدا پین مزہ ئس بریک۔ گڑا اوکا اٹ وخت مسکہ وانڈی آن پد یا وانڈی متوکہ او شام ئنا واپس مسکہ گڑا داڑے گودی توارے بنگکہ چڑینگاتا کہ کُھر بننگ ٹی اے گڑااو ہنداکا اسیکا زہ ئے ملتوکہ ہخسو تینکہ بیڑارکہ تینا شام ئنا چاء ئکہ یا تینا خاسن کے یا تینا ملفنگ کے یا تینا پورنگ کہ بیڑارکہ تینکہ ہڑسارہ اوکا پدا یلہ کریرہ زہ ئے گڑا زہ ئے گڑا زہ ئس کبھی بیست خوڑدہ نا مسکہ یا کبھی سی ئنا مسکہ زہ یلہ کریرکہ ہناکہ اوکا گڑا بسرہ ہر کس تینا زہ ہناکہ تینا چاہسکہ لمہ ئے اُڑاکہ اوکا پدا گڑا دا تینا شام ئنا ہمو خاسن نا اسہ وار خاسن کیرہ تا چاء ئنا اسر چاء کریرہ تا گڑا کبھی کس ئتو چاء متوکہ گڑ شاغارکہ تا بورہ نا بورہ متوکہ گڑ شاغارہ پن اوفتا ہندا اسرہ پین تو بھلو الوکہ زہ آن پدا گڑا او تینا ہرا خاسن نا اسرکہ ہراکہ خسیک اسرکہ ہراکہ پورنگ اسرکہ مدر کہ ؤ خسی خسی آن خاسن آن مدر مریک دا تو گڑاس ہیت مسک دافتا زیہا او ہیت ہیت کننگ اُست خواہک ہیت کیوہ دافتا زیہا اوکا پدا ولدانا اوفتا ڈیلی نا ہر دے ئنا ہنا مسرکہ کہ تینا زہ ئے ہمو حسابٹ یلہ کننگ ہمو حسابٹ اوفتے اُڑفنگ ہمو حسابٹ تخنگ دافتے ٹی میل تے ٹی کہ ہر وڑ ئنا بسکہ بیماری بیماری چالڑی بننگ کیک دافتے ٹی ریخنگ مننگ کیک پیہی بننگ کیک بھاز وڑ ئنا میل تے ٹی بیماری بریک چالڑی ہندنوس مسکہ او ہلککہ ہرا ٹائم تہ اسہ کھرے اسہ ہیٹ ئے ہلککہ اوڑان گڑا کُلے ہیٹ تے ہلککہ گڑا بندغاک دافتے بہا کریرکہ یا دافتے اسہ کُھرے ہرا کہ چائس بھئی اینو دا خلق ٹی بسُنے چالڑی ہیٹ تا میل تا گڑا دافتے ایلوفک تینافتے نرفیرہ دافتے کہ ہراٹائم دافتے تڑیرکہ اوفتا سُوتے بی خستوسکہ کہ میل سے پین گند برو اودے بھی ہندا چالڑی ہلو گڑا ہندا وجہ غان دافتے ہراتم تھڑیرہ تا یا کھڈ کریرہ تا بھازی آن اسٹ تو کھڈ کریرہ تا کھڈ کتوسہ دافتے بسیرہ کُنگرہ تاکہ بھئی دافتا گند یا دافتا ہڈ ئنا گند ایلو میل تے لگپ کہ ایفتے چالڑی ہلو۔ داگڑا نا بھاز خوف مسکہ یا وختس ڈکال مسکہ دا میل کھسکرہ ڈکال آن دافک بھاز بیماری ہلککہ تا گڑا ہراکہ دا بریک آبادی یاد مسکہ آبادی ہتم مسکہ ہتم بھاز زیادہ مسکہ ہتم کننگ آن گڑا دافک پدام ہلکرہ ٹخارکہ آبادی تے ٹی دا ولدا ہتم ہتم تو پیٹرک بریک خورومب بریک پیملک ٹرکیک پین قسم ئنا بھاز دہنو بریرہ ہرا مشیئا مش ئنا پلاک بریرہ مطلب میوہ غاک بریرہ اوفتے ٹی پیٹرک بریک خورومب بریک پیملک بریک پیملک پیمازان بارو چُنکو سے او بھی بھاز گچینوس مریک ہندنو مزئیوس مریک او بھی بریک ہندا مش تے ٹی مریک۔ آغوت بریک باہوشنک بریک گربُست بریک گربُست تو بوڑ مریک